كاني باش نتعشا مع شخصيا تاريخيا, أول ما نختار هيا نيفرتيتي, <hesitation> أنا من عشاق يعني ال <hesitation> الثقافات والتاريخ, ال الحضارا المصرياا الفرعونيا, لذا نتمنى هكا معناها, إذا كنت سمحتلي الفرصا باش نكون على طاولة العشاء مع نفرتيتي نشوف كيفاش كانوا عايشن, نسألها برشا حاجات زادا.